مزايا الشهرة تشمل الاعتراف والفرص الجديدة، لكن عيوبها تتمثل في فقدان الخصوصية والضغط النفسي. الشهرة تجيب تحديات، وكل واحد لازم يكون مستعد لها. مش كل مشهور سعيد، لأن الحياة تحت الأضواء تكون صعبة. المهم هو كيفية التعامل مع هذه الشهرة بطريقة إيجابية.